Ang kisa swkang aawang bangwi chakha. O awang no swnamnani kwbaang ma lama tongo. Aang chamani aawang no khe gwriya mairum tei lairu bwlai bai swnamjao. O aawang no kothok khai na bagwi logiyo kwbangma manwui daluigui mano. Guriya marum no chaimui tongdi diporsa ni bagwi tei aboni pore bini tui sakarui khibidi. Tui sakarbaikhai aa mairum no lairu bwlai o chudi tei kwrak khe khadi. Aboni pore kaaisa twk naui rukdi aa awaang bangui no munyasa. Munbai khe aa aawang no karwui chai mankha. Haikhe no awaang bangwui swnamnani kok sajagkha.